La gastronomía japonesa ogañu es anombrá en tol mundu dela su frescura i cenzillés. El sushi, el sashimi i el ramen pos son mu anombrauss en tol mundu. La cozina japonesa destaca la presentación i l'almonía de gustus i agredientis comu l'arrós, la pesca i las verduras. Alogu tamién tienin hormas de cozinal comu la tempura, el teriyaki o el yakitori. I tamién tienin una aspeci mostaza que ravia muchíssimu, el wasabi.